أكتر لحظة حسيت بها أنني را واجهت الخوف ديالي، هي ملي مشيت لمدينة جديدة، وسكنت بحدي. أنا في العادة مكنقذرش نچلس في بلاصة بحدي <hesitation> حيت كنخاف ولكن قدرت نتغلب على هاد الخوف و <hesitation> نسكن بحدي ومكان ختى أكتر لحظة حسيت فيها أنني واجهت الخوف ديالي كانت ملي مشيت لمدينة جديدة وسكنت فيها بوحدي، في لعادة، أنا مكنقذرش نسكن في شي بلاصة بوحدي حيت كنخاف بزاف، ولكن هاد المرة قدرت نتغلب على هاد الخوف هدا، وقدرت نسكن بوحدي، في اللول كانت شوية صعيبة، وكنت كنتخلع، ولن من بعد ولفت او وليت كنحس مزيان